Kinaa ongi pongkoto hahah maramo unukong ongi koto copra uko ukomoo unukong unui, tirugoko koh umuro saling ngung yo eneke koto turumarare oyingno koh tikite imiro koh umuro ranoo imiro raunu mararo ngoni eneke koto imire. Iroko eneke koh umuini kiyaku eneke ko imihene hiya yewoning ngawah tu'ki nopurungyo enekeko imire, kiyaku eneke ogi koh raunu marahe nee yewoning koto imiro koh turu mararo eneke ko umuhene tikite ko turu mararo nawa' roki koto eneke turumara hene. Nawa'ko yen nohno kiyaku yii koh imihene tiruko koh umuhene kinaako ongi rano raunu maramo konnomo pehkuru rungyong koto imiro turumarare, yewoning ngawah hiya tu'ki konnomo ngorung yong iro nawa' okokori uri imihene yewoning konnomo unuhene. <noise>